मुलाई यो बाइरीबाटी यसरी हेद्दा जो बोट विरुवा यि रुख हुदा छनप यिनुलाई चाहि यसो दुख पिडा हुदोहोला जसो मुलाई लाग्दैन । अपहिलो कुणा त आज सम्म काइ सुन्याको पन छैन । यो बोट विरुवा यो रुखहरु जो हुदाछन् प यिनुलाई दुख हुदोछ यिनुलाइ यिनुलाइ युनुलेपन आफ्ना पिडाहरु महशुस गद्दा छन भन्या काइ नसुन्याको रे नधेक्याको भैखेर होला अब भित्र भित्रै क्या हुदो छ त्यो त मुलाई पनअ यस्सै हो भनिखेर था आछ्छी तैपन मइले धेक्या अनुसार आज सम्म चाहि जति पन यि बोट विरुवा हुदा छन तिनलाई हेद्दाखेरी चाहि अतिनलाई कुनै चोट पिडा हुदो हो जसो चाहि मुलाई लाग्दैन् ।